بالنسبة لمصر جوهأ حار وجاف أغلب أيام السنة وبالذات في الصيف خاصة في مناطق الجنوب زي أسوان و الاقصر درجة الحرارة ممكن تفوت الاربعين عديل لكن في مناطق الشمال زي الإسكندرية الجو بيكون ألطف بكتير لأنه البحر المتوسط بيبرد المنطقة شوية الشتأ عندهم معتدل وفيه شوية برد بالذات بالليل ومرات بيكون فيه مطر لكن أكثر شيء المطر بيكون في الإسكندرية وفي الشتأ الربيع والخريف عندهم احسن فصول السنة والجو بيكون فيهم حلو ومريح